بختار العمل خمسة أيام، فهذا الخيار يتيح لي التوازن بين حياتي العملية والشخصية، ثلاث ساعات يوميًا تعني إني أجدر أكون منتجة وأركز على شغلي، وفي نفس الوجت أملك وجت فراغ، أستمتع بوجتي مع العائلة و الأصدجاء ومع هواياتي، أما العمل يوم واحد طويل ممكن إنه يكون مرهج جدًا، ويخليني أشعر بالتعب والضغط.